हमरा ठौरमुणत खास गरिबटि औरको नक्कल गद्द्या चडा कमुई पाइनान, तबैलै और <hesitation> चडानको अथवा और मान्सुन्को नक्कल गद्दुसक्या चडा भुण्या चाहि मैना चडा, मैना चडी भुण्णान तै खाई, तैले गरुन्छ भुण्या मान्सुन्को आवाज निकालुंन्छ, पन्छिनको आवाज निकालुन्छ, घरपालुवा जतिलै जनावर छन् तनारो आवाजको नक्कल गद्दु सकुन्छ तसै अर्खो छ एक अस्ट्रेलिया तिर पाइन्या कोकाठ भुन्या तैले कि गरुञ्छकि औरका आवाजको नक्कल गरुन्छ, तसोई तैमा और लै हेदयौ भुण्यापछा ककाटुवा भुण्णान <hesitation> नेपालमाइत नाइलै पाइनो तर तैले औरको नक्कल गद्दु सकुन्छ, जसो आवाज भयो, अन्तका संगीत भया, अन्तबठे औन्या शहरी आवाज भया तनारो नक्कल गरि सकुन्छ। आब उनरो खास उदेश्य भुणेको आवाज जो चेन्ज गद्दान अथवा परिवर्तन गद्दान तै को खास उदेस्य भुण्या चाहि आफु सुरक्षा हुनु <noise> औरबठे बच्चु, तसै आफ्ना <hesitation> समुदायमाइ चाहि कुराकानी गद्दु, और मान्सुन्को अथवा <noise> समुदायमाइ भया आफ्ना चडान्को ध्यान आकर्षण गद्दु हो ।